Fiteny maro araky ze fantatsinao. Ah allemand, frantsay, malagasy, anglisy, polonais, dutch, ah kenyana, swahili, afrikaans, chinois, japonais, portugais, espagnoly.